Sèè mìŋ ready wèè ka sòȧ maŋ dèè, e sòè dò, e dò lɛ, e sòì dò lii mìŋ yaȧ ɓèmè sùȧ, mìŋ yȧaìŋ ɓèmè sùȧ tiŋ mìŋ suuyȧ maŋ deèim mȧŋ, wèè e gùoɛ̀ zȧ, e sòì hììŋtɔɔ lɛɛ̀, è nyùnòiŋ, tiŋ è nyuno, ȧŋ nɔ̀ŋ nyùnȧŋ sùȧ sòì hììŋtɔɔ lii, e sie kpɔ̀tɔ̀, e sie kpȧa lii, ȧŋ yȧiŋ nyùnàŋ sùȧ aiŋ sìȧ ɓȧȧnȧ tùwaà sùȧ aiŋ dèkȧ, tiŋ sèè mùŋ ready wèè maŋ guò maiŋ sìȧ panìɔŋ sùȧ tiŋ mùŋ guuyȧ, e sòì dò lɛɛ̀ tin jeiŋ ne, mìŋ dèneìŋ, e sòi fiye lii e kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ dò lii sɔɔ maŋ dèè tiŋ è ɓemȧŋ sɔɔ maŋ dèè maŋ, sèè deè wi mȧŋ kuwo ninaŋ, e sòì dò lɛ tiŋ è ɓemȧŋ sɔɔ maŋ sèè dèè maŋ kuwo ninaŋ, e sòì dò lɛ tiŋ jeiŋ ne è guuyȧ nìŋ, ȧ yaȧ bȧnè sùȧ e kùù bȧ yɛi nɔŋ aiŋ sìȧ jèì maŋ sùȧ aaŋ sìȧ nɛ̀ŋ maŋ aŋ miŋ dè